गड़ाना यंत्र का काम एसा हो कि जो लोगों के जनगणना भी हो तो तोला इथका काम गोडना कर्नोका हो।